عشان تغير إطار السيارة أو الدراجة، أول شيء، تأكد إنك في مكان آمن. بعدين، استخدم رافع لرفع السيارة أو الدراجة. وبعدين، شيل الإطار القديم وحط الجديد. ثبت المسامير كويس، وبعدين انزل السيارة أو الدراجة. تأكد من نفخ الإطار بالهواء الكافي.و بس.